<noise> Am ndreo agny lafa lohatao zao <noise> da soasoa sady tsy mafan gn tsy mangatsiaky. Fa lafa am ririnina am zao na fahavaratsy; da tena latsaky ambany zisky amin'ny zero agny ny degre ny hafana.